أنا أعمل بوظيفة مكتبية تتعلق بالتسويق الرقمي، وأستمتع بها لأنها تتيح لي الإبداع وتطوير استراتيجيات جديدة، كل يوم جديد مليء بالتحديات ويفتح لي آفاق جديدة.